لو سألتني أكيد بختار إني أعيش في مدينة كبيرة راح تسألني وتجولي ليش، لأن المدينة طبعًا فيها فرص أكثر وأجدر أتعلم أشياء جديدة كمان وأجدر أسوي شغل وأسافر وأتعرف على ناس من كل مكان ومن كلل الجنسيات وكمان، <hesitation> القرية صحيح فيها هدوء بس الواحد أحيانًا يحس إنه محبوس.